ka ñaŋo dadaa ñaamiŋ niŋ i pareeta ñaŋo dadaa la, niŋ sanji foloo mu, i bi taa la le ñaamoo be wuloo kono, i a fo a ye kunundiŋ ñaamoo i ka wo, i ka wo kati naŋ ne, i ye wo sanba naŋ, i ye taa i ye janba doo fanaŋ kati i ye a kafu jee, i ye sele mankoo santo walla kaasiyaa, i ye bee dadaa fo a ye beteyaa i ye tara a kono.